ايوا انا ممكن اكون بعرف اعوم لكن مش شرط اعوم في عاصفة في لانه عاصفة دي يعني حاجة كبيرة قوي يعني لا ظروف صعبة وما اقدرش يعني تقريبا اعمل كده لانه تحدي صعب جدا فما اقدرش ان انا اعمل حركة زي دي انا ممكن اعوم اخري اللي هو يعني اعوم وانا اخرج عايزة اطلع من مكان لكن مش لدرجة عاصفة.